<hesitation> se yi na mɛna lo a mɛn le ni tun wa a jo ho wa biye si ho piyan wa ubiɛn ho pilanɛt marsi wa to mɛ ya a to mɛ ya fɛn in ya jo ho piyan wa baro oyi mi ho piyan wa oyi da bewobe nɛ ho wa lo tomu beso mi fɛte tomu bena mɛ ya jo ho piyan wa a ya yo dɛ ta mu bo'ɛ